Nëse ke djegur ushqimin në një tigan dhe është ngjitur, një truk i thjeshtë është të mbushësh tiganin me ujë të ngrehtë dhe të shtosh pak sodë buke. Lëre të qëndrojë për rreth quindici-venti minuta, pastaj përdor një sfungjer për të hequr me delikatesë mbetjet e djegura.